үйленген жігітке көз салатын қыздарға таңым бар
көз салатын қыз емес ашына іздейтін азамат емес пе
оның отбасылы екенін біле тұра ортаға түсуін ақтап отырғаның ғой бұл
жоқ ы тек жағдайға жан жақты көзқарас керек
бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлназия жалғасқызы армысыздар
жалпы бүгінгі жастарымыз ыыы бойжеткендеріміз дейік бойжеткендеріміз үшін ы отбасы деген і не
і еркегүл і сізде әңгімені өзіңізден бастасақ сіз өзіңіз келешекте отбасыңызды қалай елестетесіз
отбасы деген ол толыққанды болу керек ы жаңағы екі жақ бірдей і келісіммен яғни басы бос і қыз бен жігіт і отбасын құру керек мхм
сіз ы өзіңіз бір ессіз ғашық болған кезіңіз болды ма
і құлай сүйген дегендей жоқ ондай болған жоқ
ешкімге ғашық болмадыңыз осы уақытқа дейін жоқ құлай сүйіп ғашық болдым деп айта алмаймын
бірақ әрине і жаңағы ұнатқан адамдар болды ғой
жасыңыз нешеде жасым жиырма екіде жиырма екіде
енді жиырма екі жасқа дейін ешкімді құлай сүймедім дегенге мен кішкене сенбей тұрмын
гүлназия қыздардың барлығы сен сияқты емес қой
мен енді құлай сүйдім жиырма екі жас нағыз ыыы жастық шақ енді балалық мектептен кейін студенттік шақ
нағыз танысатын уақыт емес пе нағыз махаббаттың нағыз өршитін уақыты менің ойымша
гүлназия сен де сен қазір де жассың
жақсы таңшолпан сіз қалай ойлайсыз өзіңіз
отбасы деген не сіз үшін мен жаңа еркегүлдің айтқанымен келісемін отбасы ол толыққанды болу керек і екі жақ бір бірін ы
мүмкін сіз де бір құлай сүйген шығарсыз енді
ы құлай сүйдім деп айта алмаймын ондай
қалай сүйдіңіз сонда жоқ қатты бір ғашық болып сол адам үшін бәріне дайынмын деп айта алаймын
тіпті мен таңғалғанмын бүгінгі қыздардың барлығы ыыы бір қатты не бір махаббатқа бір басқаша қарайтын секілді
құлай сүймейді ешқайсысы сонда жүректерінің барлығы тас болып кеткен бе
жоқ жаулаған жігіттер болмай қалған сияқты ғой
ондай болған емес
мүмкін сіз осы уақыт жасыңыз нешеде жиырма үште
жасыңыз жиырма үште тұрмысқа шығатын уақытқа келіпсіз
осы уақытқа дейін мысалға кездескен жігітіңіз ы бір ыыы армандаған бір болашақты құрамын деген сондай бір жігітіңіз болмады ма
ондай жігітім болды ыыы бір жарым жыл уақыт жүрген бір жарым жыл иә
сүймейтін адаммен бір жарым жыл жүрмейді ешкім
жаңағыдай құлай ғашық болдым деп айта алмаймын
сонда қалай ғашық болдыңыз енді ыыы қалай айтсам болады
не істедіңіздер сонда бір жарым жыл бойы
сіз оны құлай сүймесеңіз ол сізді құлай сүймесе сонда қалай кездестіңіз
бір жарым жыл бойы телефонмен ғана сөйлескен сияқты болып тұр да
жоқ ондай емес ыыы кездесіп жүрдік бірақ енді білмеймін
ы ыыы қалай айтсам ойымдағыдай болған жоқ ойымдағы адам емес сияқты болып
келген жоқ ол кісі қазір ыыы уже үйленіп кетті
а үйленіп кетті ме яғни сіздер бірге бола алмадыңыздар иә
мүмкін сол құлай сүймегеннің кесірі шығар

бұл енді ы сізге дейін сізбен жүріп жүрген кезінде ол үйленіп кетті ме әлде сізге дейін болған нәрсе ме бұл қалай
негізі бұл жағдай ыыы жүріп жүргенде болмаған ол осы жүріп м екеуіміз айырылысқаннан кейін ыыы бір айдан кейін уже
бір айдан кейін үйленіп кетті мхм
бір айдан кейін үйленіп кетті
сізге екі үш несі
шынымды айтсам енді ы былай білген де жоқпын оның басқа қызбен араласытынын
мен оны даже өзінен де естіген жоқпын үйленетінін оның инстаграм арқылы көрдім видео жаңағы қызға ы предложение жасаған ұсыныс сол кезде ғана көрдім
ы ол екеуі лондонда бірге ол жігіт лондонда оқыған ы сол кезде бірге танысқан екен
менің білуімше енді мен бәріне топырақ шашпаймын ер азаматтар түсініңіздер иә мені
ыыы көп жағдайда үйленгеннен кейін осы алдында кездескен ыыы қыздарға сол ы үйленген жігіттер қайтып келіп жатады қайтып ыыы хабарласып жатады
ол жігіт і үйленгеннен кейін екі айдан кейін маған ыыы инстаграм дейміз ғой инстаграм дайректке жазған болатын
не деп жазды ы енді
енді кішкене айта беріңіз ештеңе етпейді
сағындым деген сияқты сондай нелерін
жауап бердіңіз бе жауап берген жоқпын ол кісімен қазір мен араласпаймын мүлдем
түсінікті ы бізде ыыы қазіргі уақытта студиядағы қонақтарымызға жалпы сұрақ
жалпы өздеріңіздің куә болған кездеріңіз болды ма міне жігіт үйленіп одан кейін бұған дейін көңіл қосқан і бір жүрген қызына қайтадан оралғанын
ондай оқиғаға куә болғандарыңыз бар ма
менде болған басында ы осыдан ы екі ай бұрын мен бір кісімен танысқан болатынмын ііі ол кісінің есімін айтпа ақ қояйын
ыыы енді бір бірімізді ұнатып қалдық і сөйтіп бір ай уақыт жүріп сөйтіп жүргенде ол кісі даже меннен өзінің і туған жылын жасырып жүрген екен
сексен алтыншы жылғымен деп жасырды бірақ ііі шын мәнінде сексен үшінші жылғы үйленген бір баласы болып шықты
ыыы оны мен білген жоқпын оны мен ііі бір таныстарым арқылы і екеуіміздің арамызда танысымыз болып шықты
сол кісі айтты ол ыыы бірақ павлодардың жігіті еді
сол жаққа көп баратын болып кетті де ол кісі осында жұмыс істеуге келгенмін деді
сөйтсем ыыы сол жақта өзінің семьясы сол жақта екен осында жұмыс істейді екен
оны мен білдім ыыы сосын қазір араласпаймын енді бауыр басып қалмау үшін қатты енді бір бірімізді не істемеу үшін ол кісімен де араласпай кеттім қазір
таңшолпан ыыы сіз соны білгеннен кейін үйленген жігіт екенін білгеннен кейін сіз оған бір жаздыңыз ба
неге сіз маған өтірік айттыңыз неге шындықты айтпадыңыз деп жаздым звондадым жауап жоқ ол кісіден
жауап жоқ жауапкершіліктен қашқан иә
мен осы ше ер азаматтарды түсінбеймін үйінде әйелі бар бала шағасы бар жоқ соның өзінде де қоймай басқа жас қыздарға көз салатынына таңғалып отырмын бар ғой
ол ы барлығы бірмей емес қой
енді барлығы емес көпке топырақ шашудың қажеті жоқ бұл жерде
ыыы біздің жігіттеріміз не дейді өзге жігіттеріміз арман
арман сіз не айтар едіңіз
енді арман ағай таңғалып отырған сияқты маған таңғалып отырмын
біз енді өзіміз і ерте үйлендік отбасылы болдық
і бір бірімізді бірінші жаңа айтып отыр ғой бір айдан кейін білдік бір бірімізді деп
біз енді сондай аралықта бір бірімізді таныдық бір ай екі ай
ы бірақ енді адамның аласы ішінде дейді ғой әр адамның өз мінезі болады әр адам табиғи құбылысы болады жаратылысына қарай әулетіне тәрбиесіне қарай
бірақ енді әулет болып кеттік қазіргі таңдап ы көпбалалы ана ата ана болып отырмыз ы махаббатымыз ешқандай араларымызға ешқандай кіре
енді болды мынандай жағдай болды басында енді айтып өтейін
ііі мен танысқан кезде танысқан кезде қалай әртүрлі жиындарда отырамыз сонда айтады ғой ыыы телефонды алып хабарласып
үйленгенсіз бе дейді мысалы иә үйленгенмін бала шағам бар десем осылай бастайды жігіттердің барлығы деп ренжіп шығады
яғни мен сізге ұнамай қалдым ғой деп екінші үшінші күні хабар мен атамын міне фотосын жіберейін саған міне үйленгенмін деген сияқты
сондықтан мынау қазіргі жігіттердің ы кішкене намыстары қазақ қыздарына деген намыстары азайып қалған шығар деп ойлаймын
өйткені кіммен жүрсең де ол қазақтың қызы ғой біреудің қызы қарындасы кішкене ойланып барып жүру керек негізі
жаңа үйленгенмін бала шағам бар деп айтса сонда қыздар ренжитіні бар ғой сонда иә
енді бұл жерде қайтадан қыздарға тас лақтырып отырсыздар ғой негізі бәленің бәрін бастайтын менің ойымша ер азаматтар
арман аға міне мына жерде енді таңшолпан иә кейіпкеріміз таңшолпан тәрбиелі отбасынан шыққан қыз екені көрініп отыр
ол ыыы бір екі айдан кейін білгеннен кейін ол кісінің бетін қайтарып отыр
бірінші қадам таңшолпан емес жаңағы ер азамат жасап отыр үйінде жанұясы бар баласы бар ал қарым қатынасты бұзған таңшолпан бұл орайда
негізі і кез келген ііі ер азамат үйленсін үйленбесін ыыы жанында өтіп баратқан бойжеткенге көз салады міне
ол өтірік емес ол өтірік емес енді әрі қарай өзінің ыыы ар ұяты біледі әрі қарай намысы біледі
өйткені ыыы қалай жаңындағы өзің құдайдың жаратылған ы сипаттары алдыңда өтіп баратады сен назар саласың
енді әркім қандай камерамен қарайды оның арғы жағында
бір жерден көрдім біреу ұнатып қалуы мүмкін шын мысалға әртүрлі жағдай болады ғой табиғи өздерінің мысалға
ы сондықтан енді үйленген адамдарға енді қадамға басуын енді екі талай деп ойлаймын
өйткені мәселе қазір үйленіп алып әйелінен қорқып теледирдың алдында айтпай отыр деген әңгіме емес
бұл жерде әртүрлі жағдай болады ғашық болған басқа әңгіме отбасы болу жар таңдау басқа әңгіме
і негізі отбасылық қарым қатынастағы кейбір кикілжіңдер ер адамдарды сырт жаққа көңіл аударуға мәжбүрлейді себебі ыыы
қыздар мәжбүрлейді әйел адам себебі отбасылық ы сәл нәрсеге кикілжің болса не болса отбасында әрдайым ұрыс болып тұрса
онда ер адам сырт жаққа уже сырттан жылу іздей бастайды ғой
сол үшін де сол үшін де әйел адамдар отбасын жаңа ерді ер қылатын да ез қылатын да әйел дейді ғой
бұл жерде енді қараңыздар отбасы құру үшін бірінші адам бір ай ма екі ай ма маңызды емес ол иә
адам бір бірін бірінші жүректе бір сигнал келеді өзі егер дәл сол адамға тоқталатын кезде бір сигнал болады
бір кездесулер болады бір болмаған кинодағыдай әртүрлі хикаялар болады
бірақ қазіргі заман ол заман емес қой ы кітап құлап қалып бірге кітабын көтеріп жинап ондай керемет көркем фильмдердің жалғасы емес қой
сондықтан енді қазіргі заманда бәрі ақпарат арқылы танысыватыр инстаграм желі арқылы танысыватыр бір бірін білмейді
ііі жаңа секретный материалмен айналысып кетеді бір бірін сұрастырып кім үй әйелі бар ма күйеуі бар ма деген сияқты
адам ұнату керек ұнатқаннан кейін барып ашық сөйлесу керек иә сіз менімен мені өмірлік жар қылып таңдайсыз ба
мені сіз сияқтыларының жақсы сөйлеп жақсы киініп әдемі жүретіндерінің талайларының қақпанына түскенмін деп айтуыңызға тура келеді өйткені сіздің
арман ағай барлық ер азаматтар шынын айта қоймайды ғой бұл орайда
әркім енді сіз сияқты емес қой иә сіз сияқты таза жолмен жүрмейді ғой
і мен ойлаймын ііі қазіргі қыздарымызға кішкене ііі ояу болыңыздар ііі сән салтанатына қарамаңыздар
і қазіргі таңда жігіттердің ең басты ішкі иманына қараңыздар қазір иманды жігіттер көп
осы орайда шара ы шара ханымға шара ханым айтыңызшы жалпы сіз өзіңіздің өзіңіздің жарыңызды сіз қалай таңдадыңыз
жарымды мен таңдаған жоқпын менің әке шешем таңдады мхм әке шешеңіз
бізді бала күнімізде атастырып қойған
ал мен оны ыыы оқып жүрген кезімде студент кезімде білдім
мхм а ол жігіт те білмейді ол жігіт армиядан қазіргі күйеуім армиядан келген кезде сол кезде бір ақ білді ол да
өзіңізді мысалға енді айтып отырсыз әке шешеңіз таныстырды жалпы сол көрген кезінде бір қандай да бір
одан кейін сезімдер болды ма араларыңызда енді басында болмағаны енді мәлім
бірінші кездері ондай сезім бола қойған жоқ
сосын жайлап жайлап негізі адамда жаңа ыыы таңшолпан таңшолпан айтып кетті ғой бауыр басу деген
сол бауыр басу адамда қалыптасады арада бала болады сосын өзің үшін жақсы көріп кетесің ғой
шара ханым сіз жалпы осындай бір ыыы оқиғаларға куә болдыңыз ба енді біраз достарыңыз бар таныстарыңыз бар дегендей осындай
ыыы үйленген ер азаматқа бір ғашық болған і тіптен сондай ы үйленген ер азаматпен кездескен бір жұп болды ма
менде ондай кісі танысым болды
ол қыз негізі ыыы ол жігіттің жанұясын төрт баласы болды соны біле тұра жаңағы жігітпен сөйлесіп жүргенін көрдік
ол кісінің әйеліне біздер айттық сырт көзге енді біздер білеміз ғой ал әйелі өзімнің көзіммен көрмесем мен сенбеймін деп тұр
бұл жерде әйелдің тапқырлығы ақылдылығының арқасында жанұя сақталып қалды
жоқ енді қыздың ы ана жігіттің отбасы бар екенін біле тұра біле тұра кездесу енді ерсі ғой
ерсі оның көзіне ерсі болып көрінбейді өйткені ол шын жақсы көретін шығар мен қайдан білемін мхм
қазіргі уақытта қалай жағдайлары екеуі
жоқ ол қыз тұрмысқа шығып кетті ы ол кісі ол ауылдан көшіп кетті қазір мхм
сіз ол құрбыңызбен араласпайсыз қазір араласпаймын
шара ханым жалпы сол ыыы қарым қатынасты жасауға ең алғашқы қадам кім жасады қыз ба әлде ыыы отбасылы ер азамат па
меніңше бұл жерде жаңағы қыз жасаған сияқты мхм
жаңағы ыыы сөз бар ғой мақал бар ғой ы жаңа бұқа жібін үзбейді деген тура сол болып тұр ғой
жақсы бұл енді бұл бір мыңнан бірі шығар енді қыз баланың осындай қадам жасап отырғандығы бір
дегенмен сіздің ойыңызша осындай ыыы көбінесе ыыы осындай жағдайға тап болатын баратындар ер адамдар ма әлде қыз ыыы қыз бала ма
негізі ер адамдар көбіне баратындар
себебі иә жаңағы жауапкершілік ер адамдарда болады бірақ дегенмен сыртта ер адам көп жүреді ғой әйел адам көбіне үйде отырады
ал қыз бала енді әркімнің тәрбиесі әртүрлі ғой
бұл жерде сіз ер адам деп отырғаныңыз енді бұл ер адамның парасаттылығына байланысты
ер адам бағана қарындасым мынау сенікі енді дұрыс емес сен шын жақсы көріп қалдың мені сені түсінемін деп
ы ол ер адам жақсы ақыл айтып тәрбиелесе ол сол кезде қыздың ақылы кіруі мүмкін
жалғыз ер адам емес әйел адамдардың да кінәсі көп болады ішінде мысалы мен бір замандасым семьясы бар жаңағындай
жаңа сіздердің бастарынан өткен жағдай ғой бір қызбен екеуі бір бірін ұнатып қалады семьясы бола тұра
сосын жаңағы қыз айтады ыыы сен семьяңмен ажырас дейді мен саған тұрмысқа шығайын дейді
анау ы жаңағы замандасымыз айтады енді егер сен шыққың келсе маған екінші әйел болып шық тұрмысқа
мен сені алайын екінші әйел қылып тоқалым бол дейді енді сөздің шынын айтқан кезде
бірақ оған келісім бермейді сосын айтады мен енді отбасымды саған дейін де отбасым болған
мен әйеліммен бірге көргенмін бұл қиындықтың бәрін осы жағдайға әйеліммен бірге жеткенмін деп кешір деп екеуі екі жаққа кетеді ғой
сондай да жағдай болады мысалы оның бәрі ы әртүрлі ғой
ер азаматтың отбасылы екенін біле тұра онымен қарым қатынасын әлі күнге дейін үзбей келе жатқан бойжеткен кейіпкеріміз бар
бұл нағыз маххаббат па бағдарламаның келесі бөлімінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ыыы отбасылы ер азаматпен қарым қатынас тақырыбын талқылап талқылау үстіндеміз
ыыы жалпы осындай жағдайда егер ыыы ер азаматтың отбасылы екенін біле тұра
бойжеткен оны сүйсе бұл ы ұнатса махаббат па әлде бір ы артында басқа бір есеп тұр ма
енді бұл жерде екі екі екі нұсқасы дайын тұр ғой
біреуі жаңағы өзінің болашағына қарай жақсылап болжап беру материалдық жағдайын ойлап екіншісі құлай сүю деген бар шығар енді енді
шын махаббат бар деп тұрсыз ғой бар ғой болады ғой өйткені і талай енді үйленбей тұрып та еститінмін мен
ыыы әке әкесіндей адамға ы қызындай адам ы тұрмыс құрватқаны ғашық болғаны өзінен үлкен болса бола тұра
ешқандай материалдық жағдайын ойламай тұра болған мысалы махаббат жас таңдамайды деген содан қалған шығар енді
арман мырза ы жалпы осындай жаңағы енді махаббат құлай сүю мүмкін деп отырсыз ғой
і менің ііі пікірімше оның бір болашағы жоқ сияқты болып көрінеді
иә оның мерзімі шектеулі өйткені і бірінші жар құдай таңдайды дейді екінші жарды басқа қосады деген бар ғой бізде
негізі ол енді бір біреудің бақытын біреудің бақытын отбасын ажыратып біреу жетемін деген жетістікке ешқандай семья көрген жоқпын мен
сондықтан тең теңімен тезек қабымен дегендей өз жарыңызды іздеңіздер өз ы адамның өзі теңі бар ғой бұл өмірде
түсінікті ііі біз уәде еткеніміздей біздің ыыы өзге студияда отырған кейіпкеріміз бар
сабира ыыы естіп тұрсыз ба мені иә естіп тұрмын
қош келдіңіз ыыы сіз өзіңіз ыыы қанша уақыттан бері отбасылы ер азаматпен ыыы кездесіп келе жатырсыз үш жылдан бері
үш жылдан бері иә мхм
а қазір міне айтылып жатыр мұндай қарым қатынастың болашағы жоқ деп жатыр сіз қалай қарайсыз ондайға
ііі жоқ мен келіспеймін і мен өз ы сол адамды сүйемін болашағымыз бар деп сенемін ыыы
болашақ қандай болашақты көріп тұрсыз сонда
білмеймін мүмкін болашақта әйелімен ажырасатын шығар
ажырасатынына сіз сенімдісіз бе сабира ыыы мүмкін ол сізді алдап келе жатқан шығар
сол сенім сеніп жүрмін үміттеніп жүрмін
үміттенудесіз жалпы ол не дейді ол туралы
уақыт келе болады дейді
сіз сонда қазір ыыы бір отбасын бұзуға дайынсыз ғой сонда иә
сабира ыыы мен нақты бір жауап естігім келіп отыр
ы жалпы қалай ы кездесуді бастадыңыздар кім бірінші қадам жасады
ы осыдан үш жыл бұрын біз түнгі клубта кездесіп қалдық
ыыы бір бірімізді бірден ұнаттық десек те болады ыыы араласа бастадық
үйленген ер азамат түнгі клубта
иә ы бірақ ыыы оның үйленгенін мен бір жылдан кейін ғана білдім ы басында білген жоқ едім
бір жыл білмей жүрдіңіз білмей жүрдім біл бір жыл білмей жүрдім
ыыы кейін өзі айтып берді ыыы мен әйелі отбасы барына келістім і көндім
себебі сүйемін ол адамды шын жүректен сүйемін ы дұрыс болмаса да біліп тұра сезініп тұра
ыыы сол адамды мен болғым келеді келісемін отбасы болса да келісемін
алғашқыда естіген кезде қандай әсерде болдың әрине күткен жоқпын ммм шоковое состояние дейді ғой сол сезімде болдым
ы қанша күн жүрдіңіз
ы осындай күйде қанша уақыт жүрдіңіз бір айдай біз араласқан жоқпыз
ммм мен бұл ситуацияны түсініп дұрыс шешімді іздедім
бір айдың ішінде ол адамға ы өте құштарлы екенімді түсіндім сол себептен қабылдадым
қандай шешім іздедіңіз сабира қайтадан қосылу үшін бе
бір ай сол адамсыз бола алмайтынымды түсініп ыыы отбасы бар болса да ыыы сол ыыы шешімді қабылдадым сонымен бірге болуды
осы бір ай өтті дейік иә өткеннен кейін ең алғашқы қадамды кім жасады сіз хат жаздыңыз ба әлде ол келді ме өзі келді өзі келді
не деп айтты сізге кешірім сұрады ма әлде қалай
ыыы біз бір ай бұрын ыыы келістік бір айдай сөйлеспейік мен шешім қабылдайын ойланайын деп
і бір ай өткеннен кейін хабарласты кездесіп ыыы сөйлестік сол кезде мен айттым дайын екенімді
ыыы жақсы көретінімді айттым
мхм сабира ыыы сол келген уақытта ол сізге мен ажырасамын деп уәде берді ме сонда
уәде берген жоқ бірақ уақыт келе ыыы
ол сізге уәде бермесе ештеңе айтпаса сонда сіз неге сеніп жүрсіз
үш жыл болды кездесіп жүргеніңізге үш жыл болды енді бала шағасы бар жанұя
иә сіз сонда ойлап отырсыз ба ол сізге қайтып келіп сіз сонымен бақытты ғұмыр кешемін деп иә
басында бұл қыз алданып қалған болып тұр ғой
ертең сіздің алдыңызға дәл осындай жағдай қайталанып келеді деп ойламайсыз ба мысалы сіз де ана боласыз қызыңызда сондай жағдай болады деп

бір отбасынан кеткен ер азамат екінші отбасынан да кетпейтініне ы кім кепіл деген сұрақ қой
қайталанады ол кетпейді деген үміттемін мхм
шынымен сүйсе ер азамат өз әйелін ы өз әйеліне айту керек міне осындай менде екінші бір ыыы махаббатым бар
оған мен үйленемін сенімен ажырасамын бірақ материалдық ы көмек көмектесемін ыыы материалдық көмек беріп тұрамын деп айтса
ыыы одан кейін олар ажырасып мына кісімен ну ы тағы бір отбасы құрса онда тұрған еш нәрсесі жоқ деп ойлаймын мхм
а сабира сіз ыыы осындай жағдайда өзіңізді өзіңіздің ішіңізде бойыңызда бір кінә сезімі жоқ па
әрине кінә сезімі бар себебі оның да і үш баласы бар әйелі бар
ыыы мен ол әйелді түсінемін себебі өзім де әйелмін ы бірақ ыыы мен сезімге берік жанды адаммын
не ы сезінсем соны істейтін адаммын ыыы мен қазір ол адамды жақсы көремін сол кісімен болғым келеді
менің айтатыным бар ыыы сіз осылай жүрген кезде уақытыңыз өтіп бара жатыр өміріңіз өтіп бара жатыр
бір ыыы танысым ыыы менің ыыы жасы қырық бесте сол кісі айтады
кешіріңіз сіздің жасыңыз нешеде сабира жиырма екіде
жиырма екіде кездескенде яғни он сегіз он тоғызда болған болғансыз он тоғызда
жасы қырық бесте жеті жыл тосқан ажырасуды сүйген жаңағы содан уақытымның бәрі өтіп кетті дейді
мен ол адаммен ажырасқан уақытта мен ы қырыққа келіп қалған ы адам болдым
сондықтан мен ешқандай отбасын да құра алмадым ешқандай бала да туа алмадым деп өзі қазір өзі қолын өзі тістеп отырған адам бар
сол кезде дейді егер де шынайы құлай сүй сүйе тұра сол сезімді ұмытуға тырыссам тіл үйренсем
жер көрсем ел көрсем онда мүмкін ұмытар ма едім дейді де сол адамды
жоқ мен соның көзіне түріне қарап сол жеті жыл сегіз жыл уақытым бостан босқа кетіп қалды дейді
сол сияқты мына ы сабира ыыы кейіпкеріме де айтайын деп отырмын
бұл кейіпкер басынан алданып отырған кейіпкер ғой түнгі клубқа бағанағы жігіт түнгі клубқа барып отыр
алданғаны қалайша бұл бір ай емес
үйленген ы мүмкін бала шағасы бар адамдар сирек сол енді сеніп қалып алданып қалып отыр ғой
жоқ бұл жерде сезім бар ғой сезім бар қыздың өзі де анық айтып отыр бұл жерде
сол сезімді қою керек басқа бірдеме
сабира осы орайда сіз отбасылы ер азаматты қанша жыл күтуге дайынсыз
шамам келгенше
қартайғанша шамам келгенше
шамаң келгенше ол қанша жас
білмедім он жыл он бес жиырма отыз жыл дегендей
керек болса күтемін он жыл болса да күтемін
сабира сен сенімі мықты екен қызымыз
сабира ханымға ақыл айтпай ақ қояйық бірақ ы тез арада сіз шешім қабылдап сүйетін жігітіңізге ы мерзімнің уақытын белгілеңіз сонда оңай құтыласыз бұл жолдан
бір ай бір ай мерзім беріңіз бір айдан кейін сіз тез арада кімнің таңдайтынын тез тез арада білетін боласыз
ол енді үш жыл жүріп отыр ғой арман үш жыл ол мерзімін айтқан жоқ ол үш жыл өтіп кеткенін білмей қалып тұр ғой
мерзім ол ешқандай ер адам шешім қабылдамайды оған уақыт бермейінше уақыт талап мерзім
ер адам тез шешім қабылдайды екі жақ екі кеменің бір бір жағын ұстайтын болады
мхм бұл жерде мындай болып тұр ғой
ер адам стратег болып тұр да бұл жерде уақыт өткіз өткізеді уақытты жаңағы
пайдаланып жатыр дейсіз пайдаланып жатыр уақыт өтіп жатыр уақыт өтіп жатыр бұл қыз өзі ғашық болып қалған ы бұл қыз алданып жүр
бұл сезімді біз нағыз осыны махаббат деп көреміз бе
осы стратегпен келеді де егер әйелі біліп қойған жағдайда ғана барып ажырасуға ажырасады да бұл
тоқалым бар деп сыртқа мақтанып жаңағындай тоқалым бар менің деп
жоқ данияр мырза қараңыз қалай ол алданып жүр ол оның отбасылы екенін біліп жүр ғой
жоқ біліп жүр білуін біліп жүр ғой басында білмеген болып тұр ғой
жоқ енді білгеннен кейін де қараңыз арада екі жыл өтіп тұр
ажырасады деген үмітпен жүр ғой бұл кісі көрдіңіз бе иә
қызда махаббат бар да жігітте ер адамдай махаббат
ол болса уәде беріп қойып жүр ғой ажырасамын ажырасамын деп уәде беріп қойып жүр наверное
мәселе қайда жатыр мхм семьясы бар отбасын бұзғысы келмейді ер азамат дұрыс па иә
отбасын бала шағасы бар деген сияқты
отбасын жақсы көреді
бұл махаббат деп алданып
бақытты боламын ба деген ой келмейді ме бұл қызға келмейтін болып тұр ғой семьясы бала шағасы бәрі біліп отыр
осындай қыздардың арқасында қаншама ажырасу ажырасу болыватыр
әйелдер біліп қойған жақта кикілжін туады сол кезде ажырасады бұлар көрдіңіз бе
сабираға қайта оралғым келіп отыр сабира
сабира ы жалпы жаңағы сіз сүйетін ер азаматтың келіншегі сіз туралы біледі ме иә біледі
біледі сізге хабарласты ма қалай білді және қалай ы бұл қарым қатынасқа деген көзқарасы қандай болды
ыыы ол кісі келіп ыыы университетке келіп менің абыройымды төкті десек те болады
айқайлады шу болды ыыы жылады екеуіміз ұрысты маған
құрдас ыыы әйелі неше жаста әйелі отызда
сабира әйел адам келіп абыройын төккеннен кейін сонда да сіз қоймай қарым қатынасты жалғастырдыңыз иә
әлде ерегесіп жасадыңыз ба жоқ қарым қатынасты жалғастыра бердім мхм
бұл жерде бұл жерде тағы да сонда жігіт әйеліне де мына жаққа да шындықты айтып тұрып сонда қалай
міне ер азамттардың жауапкершілігі бұл жерде жауапкершілігі тайып кетіп тұр тұр жұрдай
абыройы төгілді отбасы шайқайлды
енді әйел адам бірінші өзінің еркегін отбасын әкесін балалардың намысын сақтау үшін қыз балаға барып мен ойлаймын бағанағы скандал дейміз енді
дайбалаң жасап көтерген шығар енді кішкене қайтсын райынан жас қой әлде де талай жігіт кездестіреді деп бір мүмкіндік берген шығар иә
енді бұл қыз қазір мен бұл қызды кешіріңіз енді арғы жағында отырса да аяушылық танытпас едім сіздің жолыңыз вообще бөлек екен ғой сіз мамандық таңдаңыз
карьера жасаңыз болмаса осы осы дүниеңізбен қартайғанша өкініп өтетін боласыз мхм
түсінікті ыыы бұл ретте ыыы бұл ретте біз психолог мамандарымыздан ы сұрайықшы
жалпы ыыы сабираның жаңа әңгімесін естідік осыған қандай бір психологиялық бір мінездеме береміз мұндай жағдайға қызға бойжеткенге
жалпы айтып жатады ыыы жаңағы қыз ыыы жаңағы үйленген жігіттен өзінің бір
ыыы керек нәрселерін тауып алып соған ғашық болған сияқты менің ойымша
кейбір адамдарда ондай болады өзінің әкесінің бойындағы қасиеттерді басқа адамнан іздейтін
сол сияқты сол жігіттен көріп ол соған ғашық болып тұрған шығар
жалпы осылай ыыы отбасылы ер азаматтың осылай шеттен ыыы махаббат іздеуіне ыыы сұлулық іздеуіне үйдегі ыыы үйдегі әйелінің де әсері бар шығар қалай ойлайсыздар
енді жігіттің осылай бір ыыы түнгі клубта жүруіне
басқа ыыы шеттен бір ііі і қыз іздеуіне мүмкін бір әсер болатын шығар отбасындағы бар ғой бар
енді ол отбасы ы отбасын құрғанда ажырасамын деп ыыы басқа шет жақтан адам іздеймін деп үйленбейді ғой ол
ешбір адам ондайға бармайды мен ойлаймын дұрыс емес деп
мхм адам ы біреудің семьясын ы бұзу ол ы менің ойымша ол дұрыс емес
жалпы бүгінгі таңда дәл ыыы статистиканы айтып кетсек мысалы ажырасқандардың негізгі себебі не
жүз қырық мыңнан аса неке қию туралы акт жазбалары тіркеліп елу бір мың ыыы неке бұзу туралы акт жазбалары тіркелген
сол елу бір мың сексен пайызы сот шешімі негізінде тіркелген
ал ыыы құрылған некелердің жүз қырық мыңның ішіндегі он мыңы ыыы қайталап тіркелген некелер екінші рет тіркелген
ы сондай көрсеткіш екі мың он бесінші жылғы көрсеткішпен салыстырғанда неке қиюдың да неке бұзудың да көрсеткіштері азайған ыыы екі үш пайызға азайғаны көрінеді
а былай арасындағы үлес салмақтары сол күйінде қалып тұр ғой сонда иә қалып тұр солай мхм
бізде енді статистика бойынша әрбір үшінші отбасы ажырасып жатыр деген айтылып жатады ғой
сонда екі мың он алтыншы жылда бұл сақталып тұр ғой сол көрсеткіш сақталған
мхм көбінесе қандай отбасылар жас отбасылар ма
ы көбіне енді сол ыыы жиырма отыз жас аралығындағы отбасылар некелерін бұзады
жаңағы айтып кеткендей ол соттың шешімі негізінде ортақ балалары бар ыыы ортақ мүліктері бар отбасылар
себебі көбінесе жаңағы отбасылық дағдарысқа шыдамайтын отбасылар деп ойлаймын менің ойымша
бірінші кезде жаңағы бір біріне адаптация дейді ғой ы ерлі зайыптылар екеуі де екі жақтан келген адам бір біріне үйренісу үшін де біраз уақыт керек
мінез құлықтарынан тағы да басқа жақтарынан сол үшін ажырасып кететіндер бар одан кейін бала дүниеге келгеннен кейін сол дағдарысқа шыдамайтындар бар
әлеуметтік мәселеге шыдай алмайтындар бар осы осы дағдарыстардан өте алмаған семья отбасын сақтай алмайды деп ойлаймын
осы тұста мен ыыы әлеуметтанушы маманымызды қосқым келіп отыр ыыы сіз айтып өтсеңіз
қазіргі уақытта бізде қоғамда осындай ы белең алуына не түрткі болып отыр не себеп болып отыр сіздер осындай бір зерттеу жүргізіп көрдіңіздер ме
мысалы қазір міне қанша естіп отырмыз отбасы бұл ы адамзаттың қоғамдық ы басты несі болып отбасы институтының құндылығы
сондықтан әрине ы бұндай болғаннан кейін жаңағы осы өмірде өзгерістер кемшіліктер болып отырады
мысалы жиырмасыншы ғасырдың ортасынан бастап бұндай отбасы институты ыыы қанша өзгерістерге ұшырады
соның бірінде қарап отырсақ ыыы бұрын қалай болды
адам тұрмысқа шыққаннан кейін ыыы кәрі шағына дейін сол адаммен бірге тұратын
қазір тұрақтылық ыыы ондайға некеге тұрмай ақ бала табу баланы алдырып тастау
ы жаңағы өгей әке шешенің ыыы отбасы көбеюі ыыы балалар жетім балалар үйінде тәрбиеленуі
ііі сондықтан осындай өзгерістер қазір өте көбейіп барады
бұның бәрі жаңа айтып отырғандай сондықтан мемлекеттің ы осындай салдарды болдырмау үшін алдын алу
жаңағы қоғамның ы несі деп айтуға болады міндеті деп санаймын мен
сондықтан көбінесе жастарымыз қалай көп көбімізге белгілі барлығымызға да ы семьясын отбасы жағын бағалай бермейді то есть құндылығын мәнін түсіне бермейді
ыыы көбінесе әке шешелері жаңағы айтайын дегенім әке шешелері көбінесе ы жаңағы жас отбасылар ы жұмысқа берілген
ы барлығы да жұмыс істейді ы қазіргі материалдық жақты көтеру деп ы жаңағы пәтер алу көлік алу киім кешек алу балаларына
сонымен әкесі де шешесі де күні бойы жұмыста а бұндай кезде балалар өз өздеріне қалып жатады
жаңа балаларының қалып жатқаны әке шешесін түсіну түсіне алмайды да көбінесе сондай оқиға да әкеліп жатыр өз әке шешелерін түсінуге бір бірін
әке шешесі баласын түсінуге баласы әке шешесін түсінуге түсіндіре алмайды ешкім ыыы
махаббат үштігінің пайда болуына кім кінәлі жалпы үйленген ер азаматпен қарым қатынастың соңы немен аяқталады
бұл турасында келесі бөлімде білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз үйленген жігітке ғашықпын тақырыбын талқылап жатырмыз
осы орайда мая ханым сізге жалпы осындай мәселемен осындай отбасылы ер азаматты жақсы көремін деген қыз келіншектер жиі келіп тұрады ма
иә менің практикамда болған ондай қыздар бастарын айналдырып бер ыыы қаратып бер деп сөйтіп мен сүйіп қалдым жақсы көріп қалдым дегендер болады
яғни қыздар келеді қыздар көбінесе келеді еркектер келмейді ондай менің практикамда болмаған
енді сіз сол қайтарып берумен сонда айналысасыз ба қалай сонда
мен ы жоқ ондай неғылмаймын көбінесе бірақ өзімнің ақылымды айтамын ондай дұрыс емес біреудің отбасын бұзуға ондай неғылуға деп
сіз ііі өзіңіз айтып өте аласыз ба біздің міне кейіпкеріміз ыыы сабираның оқиғасы немен аяқталуы мүмкін
сіз қалай көріп тұрсыз мұндай қарым қатынастың болашағын қазір болашағы жоқ мен
иә болашағы жоқ вообще бұл қыздың мхм
жас болып тұр ғой жас болып тұр ғой әлі и өзіне жақсы өзіне бір несі табылады әлі
жастықтың буымен жүр дейсіз ғой сонда иә жастықтың буымен мхм
ыыы сабира мені естіп тұрсыз ба иә
жаңағы айтылған сөзден кейін қандай әсерде отырсыз
мен бәрібір өз айтқанымнан қайтпаймын күтемін сүйемін
болашағы жоқ екенін біле тұра күтуге дайынсыз болашақ
әлде сіз болашақты өзім ақ жасап жасай аламын дейсіз бе
болашағымыз болады деген сенімдемін үміттемін
мхм а осы сенімді нығайту үшін осындай балгерлердің ы емшілердің сәуегейлердің көмегіне жүгінер ме едіңіз жоқ жүгінбеймін жоқ
сабира сіздің әке шешеңіз біледі ме қазір осындай ер ы ер кісіні жақсы көретініңізді үйленген отбасы бар екенін жоқ білмейді
а егер білген жағдайда қалай ы жауап бересіз оған қалай қарайсыз
сіз неге ыыы әке шешеңізден бұл қарым қатынасты жасырып жүрсіз
түсінбейді
қалай түсінбейді сіз оның қызысыз а әке шешеңіз түсінетін шығар мүмкін
сонда сізге ыыы анаңыз әкеңіз ы жалпы үйленген ер азаматтарға қарамау біреудің отбасының шырқын бұзбау туралы айтқан жоқ па ондай мысалы тәрбие берген жоқ па
әрине берді мхм сол себептен ұялған себептен айтқан жоқпын әлі
бұл жерде енді
сабира ханым қарындасымсың мынау бағалай білмеген бақ қонбас деген бар қазақта ата анаңның абыройын түсірме
арыңнан айырылдым деп жапада қалған жоқсың мемлекетте әдемі әдемі азаматтар бар
отбасын бұзбай ақ қой осы күнге дейін жеткізген екенсің енді әрі қарай қылмыстық іске қозғалып кетуі мүмкін бұл
ертеңгі күнде тордың арғы жағына кетіп қалатын ешкім кепілдік жоқ
мынандай эмоциямен мынандай направлениемен бағытпен мынандай керемет сезімнің артында кетіп қалуға болмайды
аға ретінде айтатыным отбасы ұстап отырғаннан кейін отбасы ұстау оңай емес
әрбір үш жыл сайын әр сынақтан өтетін отбасылық он үш жылда деген бір мүшел дегенде отбасы ең керемет жанданатын отбасыға арналады
ешқандай оны бала да ұстап қала алмайды санада да ұстап қала алмайды өйткені ашық заман ғой қазіргі
әркім өзінің ы өзінің идеясы бар айтатын әркім өзінің гендерлік әңгімесі бар әйел адам өз құқығын айтады енесі құқығын айтады деген сияқты
дәл осындай жап жақсы отбасылардың шырқын бұзып ортасына шоқ салып жатқан ыыы қыз келіншектер ыыы жаңағыда мысалы тіпті ер азаматтың өзі ы
неге бұндайға бұндай қадамға барады неге бұндай мәселе өршіп бара жатыр кім кінәлі осыған ортаға сұрақ
мен ойлаймын кінәлі бұл ыыы орысша айтады ғой вседозволенность
ыыы барлық жерде әлеуметтік желіде қыздардың суреті қыздар тіпті ұялмайды бірінен бірі асып түсіп көрінгісі келіп
әрине ер азаматтың көзі жүгіреді де сосын анаумен бір танысады мынаумен бір танысады отбасы шырқы солай бұзылады оның ыыы жаңағы
бірі әлеуметтік желі деп тұрсыз ғой мен солай ойлаймын
ендігі мәселе і отбасын сақтап қалатын ер азамат қой үйдегі ең үлкені шешім қабылдайтын әйел үйдің ұйытқысы дейді
ер азамат кішкене рухани білім алса сонда табандылық та пайда болады сол кезде сабырлық та пайда болады сол кезде көзі ашық болады
кішкене рухани құндылық жетпегеннің кесірінен материалдық ыыы дүниеміз бар да мақтанамыз машинам бар үйім бар әйелім бар бала шағам бар
бірақ арғы жағында үйдің ішінде шынайы өзінің орны болмай тұрғаннан кейін еркектердің қазір әлсіреп баратқаны сол шамасы
і айлығына жетпеуі мүмкін басқа материалдық проблема көп айта берсек бірақ ер адам иманы болса сенімі болса отбасын алға жетей алады намысты арлы әке бола алады десем
түсінікті бізде шара ханым ы біздің ы кейіпкерімізге ана ретінде не ыыы жалпы осындай жағдайдағы осындай оқиғадағы тап болған қыздарға қандай кеңес берер едіңіз ана ретінде
ана ретінде байланысты үзу керек қой мхм
анау ер азаматпен бір ол бөтен бір семьяны отбасын бұзады біріншіден оның егер есейіп қалса ыыы психологиясын бұзады
шара ханым ол бұзбаса да басқа қыздар да бұзады ғой жалпы осындай жас қыздарымызға жаңа ғана өсіп келе жатқан балдай қыздарымызға не айтамыз қандай ыыы кеңес береміз
не істеу керек бұндай кезде өзіне жақсы жар таңдай білу керек
психолог ретінде бұндай оқиғаға тап болған қыздарға саналы түрде іс әрекеттеріне дұрыс жауап бере алса
жауапкершіліктері жоғарласа ыыы біздің жаңағы ұлттық психология деп жатамыз ғой
ата анамыздан ата бабамыздан алған тәрбиемізді жоғарлатсақ мхм
мына жерде айтқандай бәрі қай жағынан алсақ та бар нәрсе бәрі тәрбиеден басталады
егер де жаңағы қыз әке шешесінен жақсы тәрбие алса жастарымыз ұрпақтарымыз
ыыы ғибадатты сөздер естіп тұрса ешқандай да ажырсау да ешқандай да осындай біреудің үйіп тұрған сүйіп қосылған отбасына араласып кедергі жасамайды жасап та керегі жоқ деп ойлаймын
мына ұлттық тәрбиеден асқан ештеме жоқ біздің жат қылық ғой бағанағы басқа ы ол басқа ұлттардың қыздары солай істевататын совет кезінде де
ол біздің ы ұлтымызға жат біздің жат қылық сондықтан ұлттық құндылықтарымызды бағалап үйде ұлттық педагогиканы дамытайық отбасынан отбасынан басталсын барлық тәрбие
мхм түсінікті рахмет
үйленіп отбасын құрған жігіттің шеттен әйел іздеуі қалай айтсаң да оның жауапсыздығы
отбасында бәрі жақсы болса қай жігіт әбес қылық жасайды бұл жерде нәзік жандылардың да жауапкершілігі болуы керек сияқты
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар